Japon de firenena mandroso. Mampianatra momban'ny hay ady izy ireo ary kolontsaina ao amin'ny zareo izany. An'izany ohatra ny karate izay anisan'ny mampiavaka azy ireo. Mampianatra ihany koa izy a, ny ankizy kely ao aminy hahalala fomba, ho marim-potoana, indrindra indrindra ary hanaja ny fahadiovana sy ny filaminana ary ny fanarahan-dàlana.